<noise> I biby miaigna agnaty rano ankoatranà laoka ndraika de maro koa, agnatiny akagny radàka, voey, fano, sokatra, foza, oragna, karazagna biby marobe miaigna agnaty rano fa sy voatokana hoe hohanina laoka foagna na ranomamy io na ranomasina.